Gli hamburgher si jan burë, jan mis, jan mish e pran dipendi midhema çë mish ghuzar, përçë mënd jet mish lopie, mish pulie, sistirjën shumë tipi di hamburgher ngë ë vetëm ai lopie, thomi classicu, e mosgjë pran e pjek e e vu te panini.